Laha ty biby hitako kanty biby aloha misy: bibilava zao. Bibilava io zao tena mahiratsy io sady fetsifetsy. Hainy ny manambotsy ny raha ho haniny. Ataotsika hoe manahaky valavo rey zao, laha ohatsy rey amy andro haly, la hain'ny bibilava io soa ny manambotsy azy satria somary verivereny la tsy mihetsiky i la izy mandalo hombeo amizay haniny iny la haniny da ao zay.